اني عندي اربع ازواج من الاحذية كل كل زوج بيكون يعني مناسب <hesitation> ستايل معين في اللبس غير اني عندي تلات قبعات وما عندي نضارات طبية خالص لاني مش بعاني منها ولا حتى نضارة جراية ولكن عندي خمس نضارات شمسية كل واحده بلبسها مع استايل برضة في اللبس.